तम्बाकू सेवन दो प्रकार का है एक काणका अ और एक दुर्मपान वाला जेसे सिगरेट हुका बिडि और खाने का जेसे मीनार गोल्डन ओर भी बोऊतो कूछ एतु लेई आमुक केन्सर सक हए बल्ड केन्सर और मुह का केंसर आदि बिमारी या अः।